E lalasika moa zany da canal de Pangalane e, igny lasta Tamatave aty igny, mifaragny amignay any ame Sud-Est anagny, da misy avao koa Matatagna, igny sy maintsy miampita baky anao amin'iny voa afaky mifindra tagna gn'hafa, de gn'aminay agny moa zany ino e tendrombohitry aminay any, sy de misy tendrombohitry loatry aminay agny satria somary plat plat avao gn'aminay agny.